समाजमे पुर्ण शान्ति करन की बात हए कहे से जा बहुत गाह्रि और बहुत जटिल । बात हए जक उत्तर बहुत सोच समझ के देन हए काहेकी मनइ की अपन अपन विचार होत हए । मनै मनै के विचार न मिल सकता हए । एक दूसरे की टांग तान की बानी हए । और समाजमे विकास और समृद्धि की बात हए। जे सब बात के कारण से समाज में पूर्ण शांति लानके ताँहनि बहुत गहरी बात हए तहु फिर पूर्ण शांति के ताँहि मार्ग और प्रयास चहि जारी करन पडहए । समाज में शांति और सृजन, लानके ताँहि सब जनइ को अथक व्यक्तिगत रूप में सामाजिक रूप मे एक दम प्रयास करन जरूरी हए ।